Ti chakki dabbobi ni minje fooje <noise> fooje ka ma ɓanishi fooje kama iliko ka sheket kar kpatulu arshau kan patton ta ti kauru ko ka pittu piram kata gaɗɗai, ta to fok gaɗɗai nsheshireju ndi ɗankon fokko. Ma wattu fok gaɗɗaim ta ɗejundu warunma dangai ndu dankon fokko kama tan atu foknai ka penna ta apattun tana ta peno ee mu an muju shina, kuma dalili shina minjen fooje saboda looju wala, looju ko non ta iya anɗani looju a kuɗum moo dalili shine minji fooje. <noise>